اني بنشتغل يعني باليوم اشي ثماني ساعات وشغلي بيحصل معي خمس ايام بالاسبوع يعني اربعين ساعة بالاسبوع كل الوجت اللي بنشتغله <hesitation> وما باخد اجازات كتير غير اجازاتي الرسمية يعني انا عندي العطلة <hesitation> يومين بالاسبوع <hesitation> اضافة انه معي يوم كل شهر باخده اجازة.